Ngokora, buna eiyokominyoka, okominyoka, omobere one ekero naminyokire nigo nkoigwa buya, nonye ne ebirengererio ebibe nabwate, igo bigo <hesitation> sira <hesitation> na <hesitation> naende igo omobere ogochangamka, omobere yaani, o- ok- ok- okoigwa buya otaroseti, amanyinga agotara buya omobere, ore buya kabisa.